لو كان بإمكانك تعلم لغة واحدة فورًا، ماذا ستكون تلك اللغة، ولماذا؟ بتعلم الاسبانية لأنها من أوسع لغات العالم انتشارًا وتُستخدم في كثير من الدول تفتح لي فرص للسفر لبلدان أوروبا وأمريكا الجنوبية، وتعرفني على ثقافات غنية وتاريخ عريق كمان تعلمها يسهل التواصل مع ملايين الناس اللي بيحكون فيها